Eyuva randje mbiuta mbiuta pondatu yomuhukomunene mbisekama ekumbu mbimuna ounahepero mokukumba mena rokutja ami omukaendu wongamburiro mu mukuru nu tjinene otjina tjii tjimbatoora tjamba pandjara mama andje tjaverere ee eekumbu tjinene handje mbivanga kutja mama andje maveruke okutja otjina tjo atjikara ngandaa eirire okutja otjina tjimbitjita ngamba okutja tjimbapenduka pondatu ekumbu omauva omengi hiyaruka nazo hiyaruka nozombotu okuarara kaako mbikara katumba tjimbazumbo eutu oku prace and worhipa nganduu pozo ine nao poo pozondano tjimbazumbo eutu eyuva randje mena rokutja ami omuni mbino mwatje omutiti wozombura mbari ngumbitjevera omuni ngutukarapamwe hinoo mutjevere kako mbikara tukara atuyevari ponganda mena kutja tjimbihapendukire rukuru oku okuuta eyuva randje komurunguwe ikarira tjina motja nambano eye onguma meso kungura ovina imbyovye imbi ovyandje handje ehaungura, okutja pondano ndji tjimbapenduka tjimba prace and worshipa Eutu oku oku okutwapo karuhere nokuzika kutja pozoiri eye ndumakapenduka handje ovina ovina otjikuria oputjiri, iyaa okutja pondandji tjimbamana okungura ouna ovikuria vye mbimaso kuria keuva eutu okuyera ondjiwo tjimuna okukohorora ondjiwo nokukohoo kondjisa okukoha ouvandawe poo ngamwa otjina atjihe tjitjiripo tjimeso kungura, tjarwe noho tjimbasuvera okutjita mbasuvera oku oku oku kakuu ii tjimuna okurinana noku okuufena oku oku oku okutura orutu mokameramo mumbikondjisa nangarire mekondjisa okunyotorora omaoko noo mena tja otjomundu ngukara ponganda ko ko koungu koi koviungura pokopiti mondjiwo orutu rukaa ru ru ruhora okutja ruhepa okufenisiwa uhepa okurukutura katiti kutja omutima utone kutja mehee ouveruke uso kukarapo otjina otjinahepero tjimbasuvera okutjita mena kutja ami omuni mokukura mbasuverere okungura ooo oo oo ovikara mehee poetu ovandu vetupuka avehe twaungura ovikara mbanyandere ovimbere vyo komake mbanyandere oo. Ohookie no basketball okutja ovina mbi avihe mbatjitire okutja kwami mokura oo oo okukurisa orutu yari ovina mbitwaungurire mena rokutja noho vanatje imba varukuru tjinene ete aatunyanda oo oo moskole oo o okukuturisa orutu yari orupa rominyo vyetu like eyua arihe okutja tjimbazu nokukuturisa orutu mba mbikondjisa okukerikoha ekahita okurikoha mena rokutja noho tjiuno kanatje okatiti kozombura mbari tjimorikoho, okutja eye noho maso kuhita kunaove mo mo motjawa okutja ovina mbi ukaa nokutjavii aruhe moso kuu kondjisa okupenduka rukuru kutja mbiungure ovina mbi kutja eye pakapendukira tjandje ovina vyandje avihe mbaungura. Tjimbazu nokurikoha mbikondjisa okurituna mena rokutja tjiuheri tunine tjiuhapendukire okurituna nokurii nokuri pondora momurungu ovina mbi vii vi eyua rwee kopenduka uriri tjimbazumbo eutu okutara membo ra mukuru eungura oo oo ongumbiro mehee okupaturura oo ombeipela iyaa okulesa nokutaramo, okutja pozoiri ndo handje omwatje ookuto kuya mapenduke. Tjapenduka atupaha okuria epaha okumuhira atukara atuharatjitwehina ovina okungura porumwe katuna vina mbimatuso kukarandisa poo mbimatuso kukaherura poo matuso kukasuto poo matuso kuyenda kondoropa okukpaha ovina vye okutja tuuhara ponganda uriri atupaha okuu okungura poo kupaha okuzika ovikuria vyometaha mena kutja mbino mwatje ware omukazona nguhita oskole nguri mo mo moskole yokombanda okutja eematjiwa kutja tjazu koskole handje peno vikuria eeye mbimaso kuria okutja handje yakarira ozoimwe noo zoiri zometaha twakondjisa okuzika eriro rometaha tjitwazumbo pozombari noo zoine mbo mwatje ngwi ingo mutiti ngo uyaruka nazo arara ometaha tjarara ometaha mbo noho ekondjisa okungura oviungura vyandje kutja mee melese poo mee me meungura ovina vyandje vyongetjeva kutja ndino ndi mbaungura ovikwae poo mbatjitivi ondano tji tji tjimaitono mbo ekondjisa okuyenda okupita okutwara omwatje ngwi kutja tukaende oooo. Omikato kutja mauvene katiti ma ma mahare ombepo yarwe noo posia katuka tupuka tuka tuka tukastapa uriri, vyarwe noho tjitwakaza ngo atukotoka atuye kuyekurikoha noku noku no no nokupaha kutja matiriye ngurova nokukondjisa okupaha okurara okutjavi mbikondjisa okurara rukuru mena kutja nai mbipenduka rukuru okutjavii pozo hambondatu noo muvyu nao mena kutja mbino mwatje woskole noho ngupenduka rukuru okutja otjimbipaha okukondjisa kutja meso kurara rukuru mena kutja noho okupenduka mondatu ku ku ku ku ku orutu ruurwa mena kutja nai ingo kurara ometaha katjina tjimbasuvera tjimbarara ometaha mbiurwa tjinene okutja mbimuna kutja mekara poo meto kuritiza ngandu oiri ndjo yokutjavii opuwo mekarara uriri ngurova mehee indjo ngurova ndjo pomuvyu poo pohambondatu nu mbasuvera okurara tjinene. Okutja noho tjimekahita okurara mbasuvera okulesa tjinene mbilesa omambo yoo yo yo yongamburiro tjinene indji ondu ondu mbilesa ami kwami indji indjipa ondjerera yokutja peno vandu varwe mou mehee tjimuna motja indji isamo mo mo mouripura wandje handje mbahiti mokulesa tjinene iyaa okutarera o tv kwami katjina otjinene hiyeiusuvera otjina tjimbasuvera mbasuvera omusiki tjimehiti okurara mbipuratena omusiki porumwe tjandje tjinene mairire omusiki wa mukuru.